Le mxiba nlirzyn mxi ndo ngob mxi naze tya ndye mxi jwa'n jwa' ma' jwa' mxi, tyz cho zi ma' nak ngelaza ze nak re mchuza' xenak ngega, xenaka mxila' xenak re- re ma' leka le ta mxina' ndyen ma'ya ndyen mxi ncha mxiza per nerla ze nke- nke mxi do ngod mxi re- re palad thi eskin yo'ba zi palad zi kuiz yo'ba zi palad ba mke mxi mbay na tyz le mxi na mne mxina ken cho nak yo', mbay jwa'naza ndeke mxi do godza mbay tyz- tyz men na lasta men jwa'na nuga jwa'na na- nakap nak do mbes xana, xe nak do ngo ta nke mxina nakap nlinuy ngud lomen tyz nzo bes palad ncheke mena mnego na ley bdo ngod bixa do nalata nzo bes za ndamen zi palad ndamen na cha mblay ngud lomen nakapa nak jwa'na, mbay na le mxina na nlirzinta mxi do ngod par taya ke mxi <hesitation> jwa'na nak ko' lomen mxi naze ndyen mxi ma' jwa' mxi tamod nkuan mxi jwa'n ncha mxiza lo tamod nchaj re ma'ya yelo lo <hesitation> mne mxi na nke thi ze mbla thi ngelaz lo lo do ngoda ze ndake mxi naxo' nda mxi ndeke mxi naze le ze nchaldo mxi ma'na tamod nguj mxi ma'za, mbay naze mben mxina asta mbye ma' lo lo do ngoda na zera ncha mxi ma' za jwa'na tamod- tamod nlirzyn mxi do ngod mxi.